Madawa ohana welni nanake ole lete lete mine mau tam'i ane hapiase mo mi ane akuise me hanalui la lena ho nanalui tiame. Nimau <hesitation> sahalu sepuru mata ni ane neu holiata ni ane ise isi sahalu mi amana ne hapiase mo ni ane ho nanake ole tina kamuli ni tu <hesitation> nyamik tunu ela mi kuasa leta ni tue umum le tu ka mi ulu akutia. Pahe ngahede nama mi ane <hesitation> hapiase fano lete lete anam iwai ei ijane hapiase na sapane kame'oi mo nade akuise ni han alue defanawa hana wem hoho. <hesitation>